اني كنت مسافرة و لاقيت صاحبتي في واحد من المطارات بالصدفه، كنت مطولة منها سنيين، الدنيا فرقت بيناتنا و ما كنت متوقعة اني الاقيها تاني.